Ebyokurya ebirajunda nitureeka ngu twabiteeka bitakajunzire deeru ebyo ebiteekirwe nitureeka ngu twaguma nitubitagasa biremwe kujunda, reero hariho n'ebyo ebinubaasika kubiika mu furiigi, nk'enyama, nk'enyaanya ngu bituureho akaire karaingwa

amashanyarazi gaarugaho, nitukozesa sora, abandi nibakozesa kando kandi n'abandi ab'omu byaro baine etadooba ezirabayamba kwakiza omunju

Twine kuguma tubumbatiize eminwa yaitu twaba tureesyamura nainga turakorera kureebeeka ngu titwaturiza abandi bantu abatwehinguruririize

Efuka n'emigoyi

Kirayamba kumanya amagara gawe oku g'emereire.

Nimbahabura okureka emicwe mibi

Noobaasa kurya eswiga entura amahuri

Nikisaasana kandi nikimara amasiko omu muntu.

Nimbanza kushaba Ruhanga

Yeego ahabwokuba n'abo nibabaasa kuyamba omu kutunguura eihanga

Okubugwa amaani g'okweyamba

Tureeguza omu bibiina

Nibamureeba nk'omuntu w'emicwe mibi.

Nikiyamba okuhangusa orugaanda rw'omusheija kandi kireta akabi k'endwaara z'obushambani.

Nikiyamba okumanya entekateeka z'abantu hamwe n'ebizibu ebi barikurabamu.

Nikiyamba abaana kumanya kandi n'okugira emicwe mirungi

Enjara hamwe n'emisiri okushiishikara.

Shukaari n'eshiisha ebicweka bimwe by'omubiri nk'ekyokureeberaho entsigo

Nikamureetera kumureetera okukora ebi atakaabaire naakora nk'ekyokureeberaho okunywa amagwa hamwe n'okureesa sigara

Ninkozesa amaani kutunga ebyokurya

Ninteeka amaizi kandi nyaza ebijwaro

Garayamba okureeta entaasya omu bantu

Ediini eyambire abantu kujwaragye.

Okufuhirira ebihingwa kandi n'okugyemesa amatungo

Kirayamba abaana okukura baine amagara marungi.

Kirayamba kumanya oku oyeemereire kandi n'eki oraakore kwerinda akakooko ka siriimu

Okumugaanirira oramugaruzamu amatsiko hamwe n'okushaba

Ndabanza mpembe esigiri, naamara naabe mu ngaro mpate ebitooki mbiteeka omu kasaforiya kabonaire mbitereke aha sigiri

Tushemereire kuhabura ogw'omuntu kandi tukamugambira okurahura omurema n'ekintu kibi.

Kwegyesa emitwarize mirungi omu baana nk'ekyokureeberaho kubeegyesa kuguma nibaakura abantu

Abazaire tibakigaaniira n'abaana baabo kumanya ebirikubashaasha kandi nibabaasa kuronda obwire bashutame n'abaana baabo bamanye ebirikubashaasha.

Abaana bato beine kumanya akakooko ka siriimu n'endwaara erikwita.

Nitubaasa kunaaba buri eizooba turikukoresa amaizi gaboneire hamwe n'esabuuni

Obushuma.

Akakungu nikareeta emicwe mibi omu kyanga kyaitu nk'okunywa amaagwa hamwe n'okureesa esigara

Okuhurikiza ebi baragamba kandi n'okubakorera ebintu birungi.

Entura eswiga kandi n'okunywa enkombe

Kiresire okujwa munonga kw'omushana

Okutuhereeza obuhabuzi.

Turabaasa kwoza ekinaabiro kandi tufundikira kamina

Ndahinga nari nyoze ebijwaaro.

Okuraara ahansi yakatimba k'esiri

Kwegyesa abantu kukundana hamwe n'okukorera hamwe.

Okuhinga okwegyesa abaana omu mashomero hamwe n'okwebembera abantu

Okwita obukooko oburaabaasa kuba buri mu myenda

Nikureeta entaasya omu bantu y'ekyanga.

Okushaba kurayamba kugumisiriza kandi n'okusaasirana.

Bireeteire abantu baaguma mu bukyene.

Kunaaba kirayamba kwetantara endwaara z'omubiri nk'amazomba.

Nikiyamba kwerinda engwara z'obushambani kandi kireetera oruganda rw'omushaija rwaba rukye

Okukyereregwa kuhika ahu orikuza

Kiyambire abantu kwega emyoga nk'okusiba amashokye

Kubaakura tufukami

Obwegyese buyambire kubinga obutamanya omu kyanga kyaitu.

Turataha amaizi kuruga aha mugyera reero tufuhirire ebihingwa

Abeebembezi barabaasa kugamba ebirungi biri mu kwegyesa kwokubinga obutamanya

Kubegyesa n'abandi baana hamwe.

Nimbyoza n'esaabuuni hamwe n'amaizi gayonzire reero mbigorora

Amashomero gakakinga kandi n'abaana bamwe baagaruka ahansi mu by'obwegyese

Obworo buratuma abazaire bataasindika abaana omu mashomero kwega.

Korona ekareeta bizinesi kugwa kandi zimwe z'akinga.

Ninkunda kweshongora.

Kubeegyesa okukora sente

Omwebembezi ashemereire kuba naayeta orukiiko.

Turabagambira okumiira emibaazi yaabo kurungi kandi n'okurya gye.

Ninshaba Ruhanga.

Kwenda tutaija kubishiisha

Amapeera emicungwa hamwe n'emiyembe

Amaizi garayamba kw'ombeka omubiri

Okugambira ab'ebyokwerinda.

Turakozesa etadooba.